Sororingaton paling rajing sawengiti mangelek ingka kanena spakuais bobot sbobot iaikasiang sawengi mengelek kekanenca wiantato'den ka' pakumanse <hesitation> kongkoriang ka'pa kumangse <hesitation> peret peret koki wiadukut dukut nitung kekanen neaboboti sawengi wosbobot tiai mangemadapu satunang ketan lepen tariis wo tumange pa lapenera akatung lewo' nera wungpaketan ti satu dias lapenera wo dias sanearamo engke tanti matemu wos bobot diai sati manung teinde wianuma satupaduma nuntendei ti'i mangemo kangen nea ratu akad ma'bis jadi sebobot jai sase ma muka uma paling koipi niararemai tungolungati pawewanara racun tikus penuansara ma kurang se bobot mapate nitunggu sawianu mati bersin bersin wayankasupunuma mati penuntu dai gampang uncepene bobot.